Xutuku xetioná ñuxaá kui nu'u nu nu'u nu xa xa ní'i noxani nruani noxa nanridoté, nina kué noni ná kué yu'u kornrivi nu no'o tidakenó algun pomada algun naxunadakeno, chunionó espejo.